Zaho zô an aminy le vô mandrena mifoha Igny a, rehefa aloany handeha ivoaka zaho na handeha akeza handeha akeza, de zao an tsy malany eo ho eo amina dimy ambiny folo minitra akeo, tonga defa vita aninay fiomagnana amizany.